יַ צַחְבִּי קִנְפְהַם מְזְיַאן בְּלִי הַחוֹף מִן אַל-טַיַּארָה מַא שִי סַהֵל, וְלָקִין בָּغִית נְטַמְּנַּךּ בְּלִי הַסַּפַר בַּטַּיַּארָה מִן אַכְתַּר הַוָסַאִיל אַמָּאנָה פִי הָעָלַם, הָאִחְצָאאִיַּאת קִתְבִּין הַדִּיּ שִי בּוּדּוּח, הַטַּיַּארִין וְהַמּוֹהַנדִסִין קִידַרְבּוּ סִנִין טְווִילָה, וְקַאיֵן אִגְרָא'את אַמָּאנ סַארִמָה בְּזַאפ, פִכֵּר פִיהָ כְּאִן הִי חַאפֵּלְה קְבִּיר כַּטַּיֵּר וְדְגִ'יָּא גַּתְוּסַל אַל-מָקַאן לִי בָּغִיתִי, חַאווּל תִתְנַפַּס בְּעֻמְק וְשִי מוּסִיקָא חַאדִיאָה וְגַאנְדּוּז בְּחֵיר.